دراسة الأدب كلش مهمة ، لان تعكس ثقافة الطالب من يصل مرحلة متقدمة من الدراسة - فهاي تكون البدايات والاسس حتى يتعلم صح ويتأسس صح